هذا سؤال عميق وفيه جوانب مختلفة لكن إذا بغيت <hesitation> تكون الأمور واضحة أعتقد أن الإحترام هو الأساس الحب جميل وضروري بس الإحترام بيبني علاقة قوية نقدر نقول أن الإحترام الأهم لأنه يؤسس علاقة سليمة ويخلي الحب بيدوم بشكل أفضل الحب والإحترام يكملان بعض لكن الإحترام هو الأساس اللي يعتمد عليه في كل شيء